அறநெறிஎன்ற சொல்லின் மூலம் நான் நினைக்கும் விஷயம். நமது வாழ்கையில் எளிமையாக நம்பகத்தன்மையுடன். பிணைக்கப்பட்ட அசலான இலக்குகளை நோக்கி செல்வது. இது சாதனைக்கு மட்டுமே முக்கியம் ஆகாது நமது அடிப்படை. அறங்களை அணுகுவதற்கும் மிக முக்கியமானதாகும் அறிவியல். சமூக வழிகாட்டல்கள் மற்றும் எல்லா வகையான முறைகளிலும். ஒரு மகன் அல்லது மகள் அற நெறி மற்றும் பண்பு மிக்கவராக. இருக்க வேண்டும். அதன் மூலம் அவன் அல்லது அவள் தனக்கான. வாழ்வில் நிலையான வெற்றியை அடையும் இதற்கு உதாரணமாக. ஒருவரின் வாகன ஓட்டத்திலிருந்து அதை நியாயமான முறையில். கையாள்வதற்குள் எல்லா சாத்தியங்களிலும் அறநெறி. கையாளப்பட வேண்டும் இது உள்ளே அத்தனை மனிதர்களின். நேர்மையான அணுகுமுறையை உணர்த்துகிறது.